نشأت في عمان تحديدًا في ولاية نزوه، كانت الحياة هناك بسيطة ،وجميلة أذكر الأجواء الهادئة ،والجبال المحيطة -بالمدي- ،والناس الطيبين، كنا نلعب في الشوارع ،ونستمتع بالهواء النقي، الثقافة، والتراث كان جزءًا مهمًا من حياتنا ،حيث كنا نحتفل بالمناسبات الوطنية ،والدينية بشكل مميز ،وهذه الذكريات تعكس بساطة الحياة وجمال الطبيعة.